Kalau sampi sama kambing bisa mengenai pemilik ya, kite kasih makan mulut setiap hari, kite yang kasih makan, minumnya kite kasih juga, kite ajak ngomong, kite usap-usap, kambing tuh. Nah, die lama lama kan ngerti kalau kambing kebo juga kalau kite ajak ngomong tuh, kite usap-usap, kite <hesitation> kasih makan lagi, makan lagi, kambing ngeliatin kite, ngenalin kite kali, kite yang tukang kasih makan nye kite. Kalau sampi, kambing tu kan kite suka <hesitation> buat korban tuh, lagi sampi, kambing tuh. Nah, enak tu makan nih. <hesitation> kambing daging sampi, dapat daging sampi. daging kambing, <hesitation> lebaran berhaji.